في عيد ميلادي احب احتفل بعيد ميلادي إنه ادلع نفسي كيف ممكن اني اخرج اتسوج اشترى لنفسي شي حلو اكل شي حلو ممكن اخرج مع ناس احبهم مع اختي وامي صديجاتى ممكن نعمل مغامرات رحلات سفريات حسب فظاوتي وحسب يوم ميلادي جاء في اي وقت.